Alen amitwokiki chikipoo keny che kicham kepoisyeni koo, wi mara peek, kikipaisyen peeki kee ng'ae sikorok kekwany. Keamde kuu isakiande, akeamde akot isochaa keamde mursik. Akot keiwek koo taretu, iamte ko ngiami kotaretu iin porta. Teche porta, koo alen akoi yoe.